Maro. <shushes> ñy karazan'akanjo hitatsika: -Misy ñy rôby, ñy zipo, ñy patalo, ñy sôrita ñaa ñy bôdy, ñy tiserita, ñ'akandro mafana, eeee, ñy soage na ñy zemanfo ñy lamôdin-drozy henaniky toy, ao koa aaa ñ'akandro vita aminy ñy kôton, ñy terigaly. <shushes> iaby zao..<...>